Taka tichokó jin taka chokó jina'ati a nu jíniti kua ku yani saú xi nuú kú te ka esté kantuku íchiti inka nu kiwiti jina'ati nuú kasa'ati ve'eti xi ka stututi taka netyu keéti kachiva'ati te tuá nu ni chaá sau xi ni chaa, tua io ve'eti, kiwiti jin´a'ati ñua te stututi taka, <hesitation> taka ja keéti jina'ati.